A tunkwâno mbəsa peler nən səksə a tuukara’nowâ, nən yau mee təne yí ma’à mee handa wěě handa wěěna nə sək bə kənən kwasī ɓa ra ra hana tomtomir handau weẽ nə nəsək bə kənən kwasi ɓa nə bentə kwalaarita nə sək tinima kə naa himama atu kawano ngaa kaa nə keẽsə peera wa handan weẽ nə ma himba kən nə ma təmka, kən handa wěě mbəsəba kaɗan fai mee nə sangge bəna tuuka wâno, kadan ɗən a tunka wano sai mee nə ko nə kaɗ tiits ma baatan mee sem kuɗa təblə nə təblə kure nə ko nə kad tiits ma ɓaata kadan dəm mee ɗem kuda teblə nə təblə kera a kaa keẽ sə nawa ən kaa hus maa ɓa ən koa fou kaah dənɗa kaah raɓa nən ko nə ko nə tǒu ɗənɗa kaahra a tuukawǎno nə hadaa turka kaa kaa kaa kaa wa sal nə sək bə bə kənən kwasi ɓarara nən kaã nə kaɗa nə sək bə kwabíra semra ba em feẽ ra. Penə tomaa maaso feẽ ra a tunle wara, ngə ma’ān mee hana tom tom ni kaa finka ngən yau pala kəsa u kə ngaa hur kuda mee hana bəka ɗa’a ngə hura ma mbəsəɓa ngaa kaaf`in nən kaã nə kaɗ nə fom lido, kaafin ka nən kaã nə kaɗ nə fom karta, kaafink mbəsəɓa nə tomaara, mee nə bem ma tini ma ra hana kuda təblə nən sək mbəsəba maa na hura məə bə kuɗa təblənəsə asin ɓa, ko mee nə hoo senta kəta ma nə kwanggə nən kaã nə sək mbəsə mee na hura ma nbəsəba a tuukawa nosul pə nə səkaa mbəsəba a rasra ra ngaa waafotəsas hanisəɓa maawǎ a raara tən ko tə tuuks yaã ngə ko kaa kaa kaa ka kaa ka kaa ka kaa ka yaã mbə sən keẽ sə kaka səba tən səkas ɗuvuuto mee ngə taa bə tomaa a ɗura ra. Pə mee bə tomaa kən a ɗura ngə ko ngə tuuka kaa ka kaa ka kaa ka kaa la maaga yâ a wawo mee ngə konggo nə ko ngə təras kwu, ngən ko ngə tuuks kaaka, kaaka, kaaka kaaka maaga yââ mee ngə konggo nə ngə kada ngə wiĩ pə a ɗunrawa yaã ko senra bəkeke semra to usu ngəm ta mbə tomaa ɓol, ɓol ɓol-ɓol-ɓol. Kaafin ka nən kaã nə niĩ hamba maa ɓaa ken ǎǎ bari sən ɓolko urwa magwǎ nə niĩ nə faɗ ko nə sengge kaafinka ən tom ən kaa lamuɓa a tuukawǎno kə nə kaã nə koa ham lumuba haha u risi hamɓawa hana u fottawa hana u lemewa haha u ngǎǎjingwâ nəbəd u nə gwaɗsə mee kənə kowa nən kaã nə gwad nə ko dən a lamu biyo kaafin nənko a ham fang himba ba kaafin ka nə ko aham <hesitation> fang naah ɓa nə ko nə taa bəka kənso ngěƙ-ngěk kənso ngaa kaa nə kěě səwa mee mee bə tomaa semra hê pə nə kaɗnə sək bə tinima u nə wənsə yi nən kwasira kəna pəə sentan pəəwa mbəsəɓa ndə ɓə nən səksə ba a tanukawǎnəto ngaa wabawa kaafinka nən kaã nə sengge a híkorukau ko u ɓaa kausə tikomsewa kənə kaɗ nə kauwitiko tika peller nən kausəwa. Hana ngawas. Mee ngə kem nə ngə tika kənə ngə kau tika fin fin pu kənə ngə kau tika fin fin pu, mee miniu peera nən kauwa likan kara a tuuko wǎno kaafin nən kaɗ ma wina nə tas ɓə pǎǎ nəsə dura ba hansa a robm hana <hesitation> bə win an tomsəa parta ɓa hana bə wina ən tomsə a honoba nən tas mbəss peler maaso ən kwasinə a tuukawāno nə yawa nə tuuka sal nə ma bəka fidin a likarkar kaabwa ra ra nə yawa nə tuuks sal nə tas bəka fiding a wínani u kənən kwasi wara ən siyo ngawaso hana mara robma. Ma maa nən kweutə nə dǎǎn kwang a tinima’ma nən fomo nə yawa mee nətuuka salla ndə mbə nən kǎǎsə nəfomaa a tuuka wǎǎnəto a hanww- kun ɓawa.